Iii etjetja ii ounahepero omundu okutjiwa omaraka peke peke mena rokutja indi tjimotjiwa omaraka peke peke uyenena okuhaama povitiha peke peke andae tjiwatara ami ndinondi kutja mbiyemba mbiyekuhaama kunaene nai ndinondi mbiyekuhikira ee otjiherero me mbekuhingira otjiherero nduriri eraka ramama aandje eraka ra mama aandje eraka ra tate wandje eraka owami omwatje omuherero omumbomba uriri omuherero okuura nu, oo okuraisira ouherero wandje kutja owami omuherero omundu konoo tja ove omuherero nu kona kutjiwa eyanda roye okutja ami owami omukuendata omunaa kuatjivi nguyanenwa mova kuendata. Imbo vandu mbumavetjiwa mavetjiwa kutja mehee aaa tji tjimena nao erire omwatje ngumbekurira momaruru momaruru twekurira kweno mihoko vyarwe omaruru muno vatakume munovirumbu aaa muno vambo mbeya nai. Mehee veya oupe me twekurira kuno mihoko vyarwe uriri peno vandu mbekuhita ozoskole momaruru erire omundu ngu ngumaenene okukambura omaraka oupupu nu tjimbaenene okukambura omaraka oupupu opoo poskole eungura otjimburu notjindoitji oo otjindweitji tjendjivatera kutja mbiyende komauye wopendje no no skole ovanduavena pona mbo kutja aaa oune ngenena okuhingira otjindoitji akutarewa kutja otjindweitji uhungira pupetekipii moenene okukahingira otjindweitji tjiwai kehi ro pe tjiwai kehi ropendjee pooye nao. Eenene okuhingira otjindweitji eraisire ovandu mbo kutja menene okuhingira otjindweitji mara tjiwe tjiwakotoka kepuriro kutja omundu uyenena moso kuyenena okuhingira omaraka omengi ii tjiwerihingo maraka omengi mokaa novina ovingi mouye mbwi omiyero mbimavipaturuka nu mouyembwi ovingi mbimavi kupaturukire oo omiyero uriri nu nao moenene okuningira ombatero kukangamwa omundu ngee Ami mbihingira omaraka omengi uriri mutu mbihingira omaraka hamboumwe nai ngumbiyenena okuhingira uriri tjimbaii kutja mbai pomutakume menene okuningira ombatero komutakume oo novandu noho mouye mbwi tuvatera omundu omundu movatere omundu nomasa tjimotjiwa kutja omundu ngwi uhingira eraka roye omundu tjeya atja mbwae koitjindjivatera pona mba nai motja haa aaa mbwae tjimona kona ngo moi nai akatanauka mbena tjiwatanauka otjitivi handje wavasa pumoi mara omundu tjime tjimekupura uriri motjimburu mona uriri otja mbwae hina kutjiwa poo mundu wahaama pona mbo matja aa ami hihingire eraka ndo okutja irira ouzeu okuningira ombatero tjiwehena kutjiwa okuhingira ereka romundu okutja tjiwa tjiwa omaraka omengi tjiwerihongo maraka omengi moenene okuningira ombatero kovandu ovengi ovandu ovengi maveenene okukuvatera uriri kutja aa mbwae wai kona waningire motjitakume omutakume wekuvatere wai ponambo otanauka wahingire kuno mwambo omwambo wekuvatere nu o oo otjina tjimwe tjitjivatera, tjarwe noho ami omundu ngumbiri ngumbiungura nouveruke wovandu Mbasuvera okuhingira ohunga nouveruke ovina vyo kutja uso kukaravii kutja urire omuveruke otjiukaa novavere peke peke tjiwakaa novavere peke peke mba aandu kona kutjiwa kutja omundu ngwi wazapi pooye irira ouzeu okuvatera omundu ngumuhahingire eraka rimwe tjiwahingire eraka rimwe kuno mundu ngo omundu ngo uyenena okurihepura omwano warwe okurihepura uriri kutja ami mbitjiwe kutja ouzeu uripuye tjiri tjiri mena rokutja taa tjiwakambura omundu omundu porumwee ngatutje tjike wavera ombi wavera outji pooye opura omundu kutja aahaa pakaendaye poo patjitivi omundu ngwi matja mbinoutji ove kona kutjiwa kutja outji ovikwae movaterevii omundu ngwi monangasi omundu mekuningire outji poo wakauta okukumwa kutja mbwae outji outji waye mbwae mehee uri indi tjiuhina kutjiwa ee e ee erakara oo oo oo ovina mbi nai nu oo tjimotjiwa omaraka omengi tjimuna kwami indjivatera kutja mbiyenene okuhingira kuno vavere monasareta ami mbihingira otjiherero. Ee mbihingira otjiherero, mbihingira otjitakume mbihingira otjimburu uuummm omaraka nga aehe nga mbiyeii uriri mbikwii okutakuma noho mbihingira otjindweitji omaraka ngmetjiwa, otjina tjarwe omara pumaeketuvatera poo puyendjivatera tjimuna pomautiro mbatja ikuvatera kutja uhaama povitiha mbihina kutjiwa kutja weyavii poo maikuyetavii tate wandje eye aatja tjiwa eraka ra mama woye nu otjina kumbatarako ndino ndi nai mena rokutja otjikando tjitenga kumehingire otjiherero kuno vandu varwe tjimbahaama nu omundu mendjipura omapuriro motjiherero nu meso kuzira motjiherero mena rokutja mouye wakandino mwakandino ete imboo twasuvera okuu okuhingira otjiherero tjiwahingire otjiherero otakuma katiti mehee kutja ovandu vemune kutja wahongwa mehee otjimbari amena epura omapuriro kutja haa mbwae ovandu ndino ndi mavekundjipura omapuriro ngeri vii hina kuvanga okuyekupurwa omapuriro nu hina kutjiwa ovina mbio motjiherero oo ena tjimbahindirwa omapuriro etara omapuriro. Omapuriro maetja tupao omyeze motjiherero ami okumuna kutja mbwae ovina mbi tjiri aatuho papa wandje aakondjisa okutuhonga kutja mbwae tjiwa omana yo yomyeze motjiherero motjingirisa uyeii motjimburu uyei uyenea okuyetakuma koitjihingire motjiherero undjiraere motjiherero etupe okambo pari okambo okangirine ketupa mokambo nga okambo kari nomauva wotjivike oo oo oo omauva womomweze ovina peke peke toho omaanda yetu noo kuu kuravaera kutja otjo ravaera vii naiye mara okambo nga atuharoro okupaturura uriri atuharoro okuresa naiye tjitwaharora okuresaokambo nga papa wandje asekama atja aa ok kamuna kuvanga okurihonga vanatje ene mbemuraere rure kutja oo ovina rihongee ookutja zemise ovina avihe ngavizeme ovina avihe ngavizeme ovandu avehe mavepiti pendje mavekakurama pendje okutja tjimohiti mondjiwo tjimovanga okuhita mondjiwo nambano kutja ukakare po pekende motarere ovina vyoe poo wahiti mongoze poo ngamwa atjihe otjina tjimovanga okungura mondjiwo moso kuhingiraa Omana yomyeze motjiherero atuhaama pendje mbo nokambo ngo atuna atuutu okurihonga atuutu okurihonga etjiwa mara ndinondi nai ami omundu ngumbaenene okuyekuhingira oo omyeze motjiherero mbwaenene okuyekuhingira omyeze motjiherero imba nai oo oo otjinaa tjendjiyeta ondjoroka onene mena rokutja tjimbana ponambo mbatono ngoze ku mama wandje etja mbwae makuza me meso kukavatera ovandu okuhingira otjihereroo mavevanga okutjiwa ohunga notjiherero ovina mbimeso kukahingira kutja okuhingira motjiherero uri mama wandje ana mena kutja handje nao hiyamuna omapuriro metira kutja ag mbwae tjivendjipura ovinaa handje omother mbei raere ruku mama wandje mbemuraere rukuru ktja aa haa ona tji tji tjimbahaka tjiyahindirwa omapuriro mara tjimbahaka mekupura kutja mbiyenene kutja tjimbeya pona mba hino kuye kuu kukurama nokuhena kutjiwa ovinaa novikwae mara okutjiwa otjiherero Oondji yendjiyeta pona mba kutja mbiyenene okuhingirakuno vandu motjiherero atja omwatje omuherero noho otjina tji tjendjiyetere ondjoroka onene onene navi komutima wandje uriri andae kutja ii matusutwa otjina tjarwe noho tjimbatara kutja mbwae tjiri nai mesutwa okuhingira otjiherero otjomwatje omuherero uriri otjina tjo otjina otjiwa navi nu andaku owami omundu ngumbehena mberihonga poo hiyahongwa hina kutjiwa okuhingira oo otjimburu poo hina kutjiwa okutakuma hetjenena okuyenda koskole younganga kumbihita nai hetjenena okuyenda konango hetjenena okuhakaena kweno vandu mbu mbahakaena navo nai noho kutja omundu wendjivatera noviungura mena rokutja mbiyenena oku okutakuma kutja aa mbinoviungura mbuvirimba nai naa uyekuu nguruna nai poo utjitevi mena rokutja ovandu noho mouyembwi vepaha ovandu tjimuna ngatutje omundu uu una ungura ponganda ndjiyazema ozohauto matutjiwa kutja imbo vandu vengi mbekuyazema ozohauto ovandu mbezira komahi yopendje ove tjiuri ponganda ndjo uyenena okuhingira otjindweitji nomundu ngehena kuhingira otjindweitji. Owo mavekutu omundu ngumaenene okuhingira otjindwetji nu kamavekutu omundu uriri nguhina kuyenena okuhingira kuno vandu owo mbumavezu komahi wo pendje okutja tjimotjiwa omaraka omengi owo noho mae maetenge okukuta omundu ngumatjiwa omaraka omengi mena rokutjavihandje mavetjiwa haa aa omundungwi maenene okuyekuhungira kuno vandu peke peke kutja okatjorive ngazire ko italy poo katjorive ngaee kutja wazirepi kehi roendje kauazire uriri andu handje mavemunu kutja kana ngwi u uhingira omaraka aehe peke peke wamana mavekutu ove mohakahana okukutwa tjiwa tjiwa omaraka omengi oo oo otjina ami tjimuna kutja ohepero uriri noho mena rokutja tara nu ouye kuwai nai ouye mbu mbuno vandu womauye wopendje mbuveri mehiretu nu, tuno va china uriri mbuveura mba tjiwatara uriri orihongo tjitji china oo ozomeine koo kokotjovatjimba yarira oyo vachina tjiwerihongo otji china uriri oviungura movimunu mozomine ndo. Konoo kaa nokutja komunu oviungura werihonga ovikwae hiyamuna oviungura mo mo momunu oviungura uriri oviungura movimunu uriri peke peke andae tjiveya poviungura vyoye maveso kuhinda omundu maveso kuhinda omundu pi omundu mo morire omundu omutenga ovandu kumaveripurireko kutja eta tuhinde kanangwi mena rokutja kana ngwi maenene okukahingira kuno vandu mbo omwano omundu warwe porumwe maveripura kutja mbwae tjitwahindii tjitwahindi sara, sara uhingira otjitakume uriri notjingirisa mara omundu ngwi matuvanga okumuhinda nandae ko spain nu o omundu ngwi mamu muhindi vii tjai konago makahepa omundu okutorokera oowa ovandu mavemunu kutja aahaa aahaa ahaa mbwae ongwae tjituhina kuhingira omundu ngehingira eraka rovandu mbo rukuru uriri ongwae tjimatuso kuhinda omundu ngumakahepa omutoroke nambano okutja matuso kusuta ovina vya sara avihe atuhepa okukasuta omundu ngumekemutorokera kona ngoho tjakavasa mairireovimariva ovingi uriri nu kanaa tuyenene okuna nao ove ngo wahiti pona mbo omuyerombo wapaturuka ami etjetja otjina otjinahepero uriri okutjiwa omaraka peke peke. Kutja wasuvera ovandu mbehingira erakando poo kosuverer ovandu mbehingira eraka ndo tjiwerihongo eraka ndo nu otjina tjima tji kuvatere uriri omiyero mbimavipaturura nu ovingi mai kupaturura omiyero ovingi uriri mouyembwi mbihena omunu kutja andarire aahaa omivero mbimaviyenene okupaturuka ami omundu mbasuvera okurihonga oo oo otjina tjimbasuvera mwami omuni mbasuvera okurihonga uriri oo andae otjimomunu kutja kona tjina tjimatjizako kove tjiwerihongo ereka rarwe kutja mbiyenena okutakuma poo mbihingira oo otjitakume poo mbihingira otjambo katjiisako tjina koundu wandje nouherero wandje otjina tjimbimuna kutja otjina tjitji ndjivatera aruhe uriri kutja mbakapaha oviungura poo mbatjitivi poo mehingire kuno vandu mbuvavera oo a mehingire kuno vavere vandje poo mehee uriri andae tjimunaovina mbi mbimeungura ndinondi nai andaku hina ku ami omwatje omuherero nu hino kutjiwa okuhingira otjiherero hetje eenena okuyekuhungira ponamba okutja ovina mbi ovina mbinoo Mbumatuso kukaa nawo kutja ii otjimburu no tjingirisa ovina mbituhongwa moskole nu ovina mbi tuhongwa moskole yetu mara okuhongwa ovina mbi moskole yetu katjina tjokutja nambno oomaraka yandera ponamba kaa tjiwerihongo maraka nandae mehi retu o namibia yetu ndji tjiwerihongo maraka peke peke maikupaturura omiyero omiingi, okukupaturura omiyero mbio mbio nangarasi kona kuyenena okupaturura mena rokutja tjiwaenene okuhingira kuno mundu meraka tjiwaenene okuhingira puna mundu meraka rao maveenene kutjaa tjiuheri potjitiha tjo maveenene okuyeta ena roye avetja mbwae pena undjizuva uhingira otjiherero mbwae pena katji kwatjike utakuma nambano tjiuherihongere omara yarwe upata ouye woye novina mbimoenene okungura mouye mbwi opumezu kutja inde puriro ndimbapurwa ii okuhingira omaraka omeengi atjairira otjina otjinahepero navi nomasa ami etjetja andae moskole mozoskole zetu nda ngatuzeko kovina vyokutja mbwae omundu mwenene okungura omaraka yevari uriri oona tjimuna ozoskole zoo zovandoitji. Omundu uyenena okukambura uriri omaraka yetatu okambura otjimburu okambura otjingirisa okambura otjindoitji mara mozo mozoskole zetu kutja uso kukambura otjingirisa neraka rarwe opuwo omaraka yevari uriri nambano ove tjiwazire ponganda ove wakambura otjingirisa notjiherero, otjiherero tjimoenene okurihonga ponganda wa we weripata weripata kutja uyenene okurihonga eraka rarwe tjimuna otjimburu kutja tjiuri mo tjomuise moenene okuningira ombatero kukangamwa omundu moenene okuhingira kuna kangamwa omundu mena rokutja omaraka nga maekutwara kwarwe tjiwa mouye mbwi mutu andae muno maraka omayovi omayovi hambombari muno maraka omayovi hambombari tjiwerihongo nangae omaraka omurongo uriri mapeya orire omundu omuna hepero pomundu ngumatjiwa omaraka yevari uriri.